Hewan yang hewan yang magati mau mallai njo darat <hesitation> dengi kuda, <hesitation> bai, asu, <hesitation> kuarang, ke yate kuda marara ajenna. malase pisse <noise> tenaullei poso. Kemallaeto arutana antu na <noise> <hesitation> marellai. <hesitation> Ke bai <hesitation> padaduka to dipakatakui. Malasiduka mallai <hesitation> tena tena deng paja mallai tena istirahat akai malllai. Yake asu yaulaki mallincusoi ellena <hesitation> kimpamulang ito mallaingi siduka. <hesitation> Keapuarang madesak ditingkang <hesitation> makessing nasaba jorit sunnai. Sungai na <hesitation> ola lendu ke pammulami ito tappa lanyemi. <noise> Kejo jo udarah deng bubung <noise> <noise> deng manu manu, <noise> kek manu manu <noise> maressa i tingkang, <noise> maressa duka di pancing sawa terbangi ya. <hesitation> Marekssa ekejo wai den bete <noise> malessi duka <noise> nasawa teko deng ikkona, <hesitation> busanduka napake bernapas ji joi ya jadi pasaduka mae <hesitation> malessi dukai ya berenang saba pake ikko di sissina mali.. Kiye jadi e hewang paling lambat <hesitation> <hesitation> jo darat <hesitation> yante kura kura, <hesitation> cicak, <hesitation> <hesitation> siput. Ke kura kura hewanika wawa. <hesitation> Yamte cicak mante marung na tingkang juga nasaba tenaissengi mantiro. Yante siput pada pada duka si kura kura malelle <noise> malelele mawande duka na bawa. Ekejo wai <hesitation> yang lambat e de mo kerang sola <hesitation> bete. bete duka den duka to bete malelle, bete walet. <hesitation>